Mko kate udiar mko kate udiar pasëkë mtibëba këtbul kalik, nja këpëndi kalik kampënkung ţi bul ciwuŋ udiar uliaf bul, ucimjej bësoţiyo mtibëba këtib bësoţiyo kabulëkul akëdúg këdúg- aa jaaţ këme këme uleerëwi kënatwi këţañanwi idúg.